Amogë reta jei guƚra retako jeta oyoavƚavƚ rerta ipuere oime cincuenta mil hasta ipuere oime cuatrociento mil rupi jeino supereta jetako guƚra reta ou oime misiraƚraƚva oime tuisa katuaveva jare oime tuisaaveva, tuisava jare oime ma tuisava jare opako oyoavƚ guƚra reta mbaetƚ yaipapa